Karazane vatomamy: misy gne vatomamy somary malemilemy io, da misy gne mafy, da misy gne misy tahony da misy avao gne sagnany fonosandreo sharle zay, da misy gne agnatine boaty avao koa e sasany.